Karaha biby zao, ôhatra kô ampitahaigny amin’olombelogna zaigny, manana fihetsem-po izy fô helihely, <hesitation> tsy de- tsy mitôvy zaigny e, karaha olombelogna ôhatra kô misy raha mampalaelo to de malahelo be. Fô ny biby tsy karaha an’igny, tsy de <hesitation> raisiny be, refa faly de tsy de fa- tsy de mitovy zaigny e, tsy de mitovy amin’ny fietsem-pon’ny ôlogno nen’ny biby.